کله چې د موټر په اړه فکر وکړم نو ماته د خپل پلار لوموړی موټر را په یادیږي. زه به تقریباً د دا درو څلورو کلونو وم چې پلار مي یو کوچنی سوزکۍ موټر درلودی. هغه ډېر کوچنی و، او کله چې به ماته موقع برابره سوه نو د دوبي په ټکنده ګرمي کي به په پټه ور پورته سوم او هلته به مي په سټرینګ بازۍ کولې.